Izy koa za hampianatra zanako hitikiny bisiklety zany na hitondra bisiklety igny, voalohany tagnako malôha izy tagnako de asaiko mipedaly de atosiko môramôra, kôfa hitako izy efa ma- mahavita mande magnôkana de avotsiko môramôra de mahay izy.